<noise> <hesitation> Elefan malaohaka, elefan tsy mitôvy amin'ny biby jiabigny satria o <hesitation> elefaan na fomba fitirahany fogna izigny, izy mitondra zanany alaohaka agnatiny kibony agnatiny taogno araiky farafahamalakiny de satria hoe ahaizagna hoe <hesitation> elefan malôhaka izy mandià an-tany araiky igny foagna hita hoe reny kadogna de izy amin-jay zany igny mahatonga izy tegna arovany be ny aigniny ndraiky taranany.